Ireto avy ireo biby izay afaka miaina any anaty rano ankoatran'ny trondro: voalohany ny pingouin, faharoa ny horita, fahatelo ny foza, fahaefatra ao ihany koa ny drakaka, fahadimy ny <hesitation> tsikovoka.